A maro be zô karazagna zava-bohary avy andranomasina fa agnisany zany zô an de horita an, matamana an, antsantsa an, de sokatra an, ambasy be maso a, de togna.